لا لا ما تظاهرت بالمرض لأي سبب من الأسباب ما أحب التظاهر للمرض اخاف، اخاف <hesitation> لايصير عندي هذا المرض أنا بخاف من أمراض كتير <hesitation> لأن الأمر صعبة صعبة مرة، وعلاجها قوي.